أفضل مشاهدة فيلم وحدي. لما تشوف فيلم، تقدر تركز على القصة والمشاعر اللي فيها. لكن الغذا ويا الناس ممكن يكون أكثر متعة. وكل شخص واهتماماته، في ناس بتحب الوحدة. فبتختار الفيلم وفي ناس بتختار الغدا. فانا ما بعرف أختار، على حسب ذاك اليوم وش ودي أسوي.